Sahere t’përmenet e premtja <hesitation> mu m’kujtohet menihere <hesitation> k’to nejat, <hesitation> lokalet edhe alkooli. Osht dita e fundit e punës, dita e fundit e shkollës edhe krejt menxi s’presim me kry edhe me shku me marrë ni birrë ose ni gotë venë me shoqni, mu relaksu edhe mu knaq.